Eoa, <hesitation> htanao amin'ny <noise> Meksika any, am' Meksika any zany <noise> io zany resaky hitanao to de trafikinà drogue, tonga de trafikinà drogue misy any. Bakeo reo tia raha Meksika masiaka tia raha tsy haiko mafampana reo any e, de karakaraha zany fahaizako anazy any amindreo bôka Meksika any e.